Karazagna taranjam-pampianaragna mba haiko: ery français, langue m- anglais regny koa, avy eo histoire géographie, ery matematiky, fiziky, chimie, <hesitation> ery SVT regny.